Rí khú rí tsi̱ni̱gu̱ꞌ tsú mba̱ñu̱u tsú xu̱kú tsú tsijni̱ rá porque tsú tsi̱jní rá, naꞌnii̱ xa rá naꞌnii̱ tsenuꞌjuan naꞌkhui̱ xógíꞌ rí komidáa̱ꞌ rí nathaniŋááꞌ ndábóo̱ raꞌkhui̱ ngaa̱ mbáku tsini̱gu̱ꞌ mba̱yo̱o̱ náa̱ guꞌjóꞌ, ngaa̱ nambóo̱ raꞌkhui̱ rí xógíꞌ rí xú na̱ni̱ méjúnꞌ rá, naꞌni tsegoo̱ komídá najgúu̱n ikhí narmáꞌ-naaꞌ-naaꞌ- naꞌkhui̱- xógíꞌ rí gúꞌdo̱ꞌ exúꞌ rá. Ikhaa jngóó rí mbáku tsíni̱gu̱ꞌ mba̱yo̱o̱ xa rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má tsú xkíxua̱a mangaa, tsú xkíxua̱a rá mbáku tsíni̱gu̱ꞌ ma̱jnuu̱ mba̱yo̱o̱ rá porque tsú nanjgúu̱n náa̱ xógí xú náa̱ rí xú rigá xúrí ndayéꞌ rí mi̱khui̱ ngaa̱ nuꞌni tsegoo̱ xógíꞌ rí náa̱ xú gúꞌdo̱ꞌ kosá rí xú gúꞌdo̱ꞌ rí nakhu rá, ikhaa jngóó riꞌkhui̱ rí tsíni̱gu̱ꞌ áñuu̱ tsú xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ rá. Gaa̱ xúꞌkhui má tsúú i̱ngi̱iꞌ mangaa porque tsú i̱ngi̱iꞌ naꞌnii̱ wáa̱ dañú rí náa̱ nudu xúú naꞌkhui̱ dxámá rá, naꞌkhui̱ xú iná ru̱búꞌ rá náa̱ na̱du rá ri náa̱ rí xógí má nagúꞌdo̱ꞌ náa̱ guꞌjuáá ri náa̱ rí náa̱ xanáá náa̱ naxtáa̱ tsú xu̱kúꞌ tsúkhui̱, mbáku na̱guá iyoo á- áxná- rá, naꞌkhui̱ nduru̱gu̱ju̱n mangaa rá, ndámbóo̱ ráꞌkhui̱ rá ikhaa jngóó tsíyóꞌ áyóo̱ xu̱kúꞌ skhui̱ rá, ikhaa jngóó rí tsíni̱gu̱ꞌ jañu̱u xúku̱ꞌ skui̱ꞌ.